Ku bi bamu shuwat kaa na bi bam mun bi shwat ka ɗaas mop, <hesitation> mop ku naan mop mɨ naat mop shi yil shi yil mop di ke bi shwat kaa nde ni mop di cin dak a kuni pe te mop naa ki tong a ngurum ku mop ret naa pwet pe kat nga ka na ngu deng put shwat kani kubit ko dang weet dar nji weet deng kuni shwat kaa ni be naa kaa mɨ kwa ni kwakal dang nga ka naa ngu shwat kaa ni be ka na kani bang pe tap bas ka ni bang rat di mwan nar ngurum bi mop te ngurum se ok pe seise kat mu yet kaa mu deng shwat be di wat meng mun di tɨ mu ret naa dɨ.